Cɛrɛcɛrɛpǝ kɨ pɨ pe yi pɨŋ yaa pɨlɔ gurǝ ŋwɛpiɖɛ gbii rɨ mǝrǝ we pɨ ŋ mɨ tiini pɨ ŋ yaa pɨ ŋ yaa pɨ ŋ yaa wǝǝ o po turu pɨ la ya pɨ la lɛ.